عند حلول الظلام فكان تلك الشبح يظل ف الغرفه ذات الانوار المرتفعه و يتجول في تلك الغرفه الي ان يظهر القمر و يظل ينظر اليه الي ان يوما سمع صوتا غريبا و رغم خوفه و قلقه من الظلام الي ان ظل ينصت الي هذا الصوت.